कुछ छिपे हुए फल अर सब्ज़ियाँ, जिनन को चखण की सलाह म दे सक्द: जन की काफल: गढ़वाली फल, जो खट्टा-मीठा स्वाद देंदा। फलसूई: मीठा और स्वादिष्ट फल, जो पहाड़ म पाया जात। चंवली: एक तरह की पहाड़ी सब्ज़ी, जो स्वाद म बेहद अच्छी हो दी। कुटकी: पहाड़ी हर्ब, जो खास स्वाद अर स्वास्थ्य लाभ दिण म खातिर हों दी। सिंघाड़ा: तालाब म पाय जाने वाला फल, जो स्वादिष्ट अर सेहतमंद हों दु।